पेरू के भी बारे म मोके जानकारी नही हवे। लेकिन ओ हर भी सही देश हवे। वहा आदिवासी मन भी रहथे। जेमन के काबिल जंगल म होथे।